Da chí ho o on. na ko vani ini minri. na ko va iniminri ta ova ini ni ka tá ni na ne tán ni tonnri mm jum.